<hesitation> كيف تجهز شنطة السفر؟ أول شي تاخد الشنطة تحط يعني لو عندك كبابيت أو أشياء تقيلة أو أحدية تحطها أول حاجة، بعدين تحط ال- <hesitation> الملابس أو الحوايج اللي محددات اللي خايف عليهم يتعكرشوا أو شي، تحطش فوقهم شي وكان عندك أشياء هيكي صغيرة أو شي تقدر تحطهم من <hesitation> جوانب ال- <hesitation> الشنطة.